د تایلنډ پخلی رنګین، خوږ، تند او بوی‌لرونکی وي. پد تای او سوم تام د دوی له مشهورو خوړو څخه دي. د کاري پاڼې، ناريل شیدې، او چکن مصالحې عام دي. دوی تل هڅه کوي چې خوندونو کې توازن وساتي. په تایلنډ کې خواړه د مینې او درناوي څرګندونه ده. خوراکونه یې اکثراً تازه او په طبیعي توکو برابر وي.